یو وخت یو روبوټ احساس تر لاسه کړ. هغه خوشحالي، غم، او حېرانتیا وپېژندله. وروسته یې له ځانه وپوښتل: زه ولې جوړ شوی یم؟ زما هدف څه دی؟ روبوټ له نورو انسانانو پوښتنې پیل کړې، خو ځوابونه‌یې نارېښتوني وموندل. بالاخره، هغه تصمیم ونیو چې خپله لاره خپله ومومي، او د ژوند ریښتینی هدف پیدا کړي، نه یوازې د خدمت لپاره، بلکې د پوهېدو، احساس او خپلواکۍ لپاره.